دير راسك بلي انت في مقابلة عمل بغيتي تنال الاعجاب د الشخص اللي كيجري معك هاد المقابلة شنو غادي تقول؟